نعقل كان با شاريلي أ ألعاب نتاع مطبخ، <hesitation> من كنت صغيرة؛ و خويا الصغير وحدة <hesitation> منهم قبض المقلة لي كانت في هاذيك الألعاب و قاسها من البالكو. هاذيك غاضتني بزاف و راني عاقلة، ي جا با من الخدمة دخل قعدت نبكي و نقوله بلي راه قاسلي الـ المقلة و راحتلي.